تصور کٔرِو، اگر مےٚ ڈاکٹرَس سۭتۍ ملاقات کرٕنۍ چھِ، بہٕ گَژھٕ ریسیپشنسٹَس نِش تہٕ پرژھٕ أمِس ڈاکٹر سٕنٛدِس مُقررَس مُتلِق۔ بہٕ کَرٕ تِمَن گُزٲرِش، مےٚ چھِ اپائنٹمنٹٕچ فوری ضروٗرت، مےٚ چھُ واریٛاہَو ؤرۍ یَو پٮ۪ٹھ کلہٕ دود ۔